Haa nyande mi wawan mi dilla jahangal kilomitaaji sappo tobe kosde haafahin mi wawan mi dogga kilo mita joye be doggudu ngam tomi don dogga mi buran somugo be law amma to midon dilla wala haa somugo be law.